Tlasa inti du dan haa bullying angesup tunua isan atam to lo. Lutuwa hei mi hi an finko haa. I akauntar dan do te hi an treto. Lutuwa ta amase bertsan hei tun amase bullying hi alatob joan lo. Ta kami tana traber jo hei teacher den bullying hi enge apo isi ati hi student enge. <hesitation> Nusongsong haa kami mindset ka antu angaipot ni jo. Joan tumi soa joan astop nan trim trim joan hei a bullying consequences dekha omse setse. Ni joan tumi pia lama joan. <hesitation> I bullying lau tokta ponise tamika tiang ngoibo kui meidawa. <hesitation> Tiang open dewa an ran <hesitation> teacher den dena an report dena tu kane communication ka open communication kan mi dena ngaya joan. I tumi lang jo hei bullying lau ompal pon. I strict action an laa. An strict ishia tiang nan autarky. Tiang nan <hesitation> anti-ragging help anji type de. Anti- <hesitation> bullying anji campaign dekal puise tlaa saa. Mi nusongsong hei e <hesitation> nge kindness ka kanpo modong hai ni jo. Awareness plus kindness kanpo modong hai.